Chini langma o muchungma kaisa kotor phaan tei o phaan bai chwng jesafano manwui mano. Je kunu kaisa manwui no manna muchungkhai o phaan bai kaam ma khlainai. O muchungma phaan kwrwui khe chwng kebo no paiya wngnai. O phaan chwng no raang ajinani porokha pass khlainani tei tebo kotor kotor kaam o khaina bagwui phhan rwio. Chini borok rok cherrai ni simi kotor wngma bo o phaan bai no wngo. O phaan bai chwng kotor kotor chakri tei fatarni haste o thangwui kaam khaina bagwui bo nango. Paithago chwng sai mano je o phhan kwrwui khe chwng kunu kaam khlai manya.